जीपीएस का मतलब ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम होला। एह केहू के भी रास्ता खोजले में मदद करेला, जीपीएस एक विज्ञान का नतीजा हवे जो ने के अमेरिकी सरकार द्वारा बनावल। गइल रहल हा जीपीएस केहू के भी ओकर जगह जानले के बाद ओकर सही रास्ता बतावेला, जीपीएस नक्शा का आधुनिक रूप हवे जौन कि कहीं से भी इस्तेमाल कइल जा सकेला।